Mme mbiakpan emone mbiakpan enwe irem ke ubaghara ubaghara ireme ke biase biase ireme ke Cross River State Cross River State irem ke Nigeria ubaghara enwe nse nje emon nne mbiakpan enwe nsa nje mme emon nwo bhe aka ka ari mme asasa ari akeb ari ari emon nwi idanyi igam abhe ako ari emon ubaghara wo ari nne san nje emon nne mbiakpan mme oven nwo ari mang igimi idan ari emon nwo idagi inshini ari <hesitation> emon nne ngara isa ari efik isa ari igam emon ari avano ovum me ayo ama arai mma ayogor asasa ayo arai mma ayo urume ayo arai mma onno ufen oven ayogor mme nno afene mma arem nnamg uru mma ari sumo otu wo ari je arisun o otu wo ari ku idiboro mma ugbi onwi aje asara jee amang ugba enwe ije asara ja mmang ugba nna je <hesitation> aruk ja anong oven nwo ari ishi ja arong oven nwo ari ishi wan ughuru aorng oven gor ovak rem ngari anno ashi annu ashima oven ovum annuk ashi mmo oven evivie annu ashima oven urei ari rem nnaga naga nnan arije mme ibid ate ari je onnoriwanza ate ari je imie yon ate je kpor atu igaha otu ke mbakpan enwe nwo erishi ari emon nwi idugi igam mme emon ubaghara ashi ma biase ja ke local government mme emon ubeghara otu igaha otu ari shi shi nwo anna avai anno atad are mme ja ari idan emon nne ubaghara ari igam enon ari ge evivik ke abami